Est porjempl bekwꞌrtlə nemamietrtlə pero nigau marderoni este gamaꞌa también shit, esquetellegak mamie. t yideroniga umaonga kronmaronmalimpyogꞌ nadranmankiyogꞌ are konguishin lalin yetpues porkemankə riomapr jemprs kwakirowmach na poxoꞌo xyid mangoch rawma xobraw xaw magonat poguetr drawmaroguet trawna, bueno teichabnama pues atiaunushitchi lodochganllit lamano loloꞌdor rnaꞌashit lamarchinllit lama.